لو رجعت <hesitation> أسبوع للوراء <hesitation> والله تكون راح فر- فرصة باش نصلح حاجات صغيره، نراجع قرارت خديتها ونزيد نركز في حاجات <hesitation> فاتتني مثلا <hesitation> نحسن من جدول وقتي ولا نحل مشاكل <hesitation> تخصني أنا وبعض الأشخاص ونتفادا أي حاجة خايبه ولا مشاكل صارت معايا من قبل.